Ia, nisy andra zen̈y natsiaro-ten̈a zen̈y rôbô areky. Kay lany fan̈à bakà izy nivolan̈a, mba ino eky antom-pisian̈a nakà ity? Fa za baka karà namboarin̈y ny olombelon̈o. Avô irô mokômandy za, tsy aiko ino tsar beky ny ten̈a tanjon̈o ndrô nanamboara ndrô za?